أحسن دكرايات ديال الطفولة عندي هما هداك الوقت اللي كنت كنمشي فيها مع بابا الله يرحمو لقهوة. كنا نجلسو مع بعضيتنا ، وكنبقاو نهضرو، وكان كبقا ينصحني وچول ليا على التجارب لدات داز منها أو شنو الأغلاط لدار وميبغنيش تأنا نديرها